मैंन आजकल में देखो की वेगन होते। तो एक टाइम भोजन छोड़ना पड़ता थे। म सांता भजन छोड़ के वेगन अगर आपन खानी खासून। तो आपणा खेदड़ा आपन का हार पड़ सन। आपन का जो वेगन अन काम ने रेट करना पड ना। आपन तो काई आपन काई वारा तो आपणा। आपणा होटड़ा एन मूण एकदम सूख सुख जैस न अगर आपन श्याम भजन छोड़ सन। तो काई आपन का श्याम कथी सो। जेसन तेरह आपन का जे थकान नी होसे न अग।